होटल के कमरा बूक करे खातीर वेबसाइट या फिर एप के इस्तुमाल करे जाएचे। जिकरा में सबसे पहले होटल बूकिंग करे वाला वेबसाइट पर जाये के पड़ेचे। उकर बाद आपन यात्रा के तारीक और जगह चुने पड़ेचे। उकर बाद बजट के मुताबिक होटल के चुने पड़ेचे। उकर बाद कमरा के प्रकार भी चुने के पड़ेचे। फिर होटल के जानकारी और रिवियू के पड़े के पड़ेचे। और होटल बुक करके उकरा में होटल के रूम के लिए पैमेंट करके पड़ेचे।